X̱iꞌk nak or lëꞌma këma trasd bos diafap ix̱uxkwaꞌma nis diafap tsu diafap tsu lo nis tsu par idëꞌ xitrasma wen idëꞌ trasd gakdo lën gak bët nlaꞌda tras bela bukwaꞌn komid kulá lën trasd bët nlaꞌda trasd be nanlá lëꞌ diafap lëꞌ uyula lonu lëꞌ nup limun lëꞌ ux̱ila lëꞌ diafap dzekna bët wen ic̲h̲ikë trasd bët nlaꞌda trasd konda or lëꞌma gia nup nis dzekna bët nlaꞌda bas bët nlaꞌda bëdta. Lëꞌ or këma lac̲h̲ dzekna lëꞌkga diafap bixtil <noise> nak bixtil nak guꞌn xdëꞌc̲h̲e lac̲h̲ ic̲h̲ë lac̲h̲ blank ic̲h̲ë par xnuse ikits lac̲h̲ diꞌt kë manch pur bixtil zot giab lëdu konda uloxga dzekna premer tallada tsawu giab bixtil, diafap giab lëdu konda guꞌn uc̲h̲op tallada pur diafap giab lëdu be pur diafap nak guꞌn xdëꞌ lac̲h̲ dzekna mbi xna lac̲h̲ gak lac̲h̲ enjuagar gak ikingaꞌla lo duꞌ be pur diafap.